Ah izy koa le famadihana <hesitation> amboà nataonle mpamosavy io lo tsy de voavaliko loatra le raha kara eritreretiko hoe raha tsy hoisy zany raha magnan'io zany zay zany le tsy ahaizako mamaly azy.